Kavininchi tuku yee, nayovayii kaxo nuve ti'a, há kalaxu ajanantexu kaña yivii vanka yee nantaka yatá inixo tekú, nixujan kanoini ajan xoveexhi ñayivii nanté tajan tavixo'o tevaka lujan tekuuxo vii tekuxo va'a.